<hesitation> Fifandraizana misy amin'ny fizakana mbana eritreritra an, <hesitation> ndraikindraiky le raha eritreretinao koa igny mi no tafavoaka amy vavanao akeo hoe ah zah mieritreritra hoe, mizaka zah hoe aha meko vola anao, de tonga de hoe mie- mieritreritra agn'igny zagny zaho de tonga de voazakako aminao igny hoe aha ameko vola anao, fa misy ndraika nefany sy de <hesitation> sy de mifandray loatra izy fa ndraikindraiky aza mifanipaka am'zany le raha ataony.